انا كنتفكر في اللون لحمر بلقدا نتفكر كانت عندي سلوبات وانا صغيرة كنت نلبس فيها <hesitation> عندي معاها برشا ذكريات يعني كي نتفكر لحمر نتفكرها على لخر، نتفكر الوردة الزايدة اللي فما شكون هدهالي ومخبيتها تفكرني <hesitation> نحس <hesitation> نحس شوية فرحة كي نشوفو لون هذكا بذات.